Avtomobil nomlariga: Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Chevrolet, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Tesla, Volkswagen, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Jeep, Lexus, Volvo kabi avtomobillar kiradi.